wato min yanɗere burga burgakiyam h der yanɗe, wala ba yandere altine dalili nanɗere altine haire wartata minyata ko toye ma tayi min gurtai wuro ni yandere den lota ki ko moye ya dara berajo mudun aa wobbe dilla fellere kide wobbe fellel jare jare mudun wobbe bo jaha majalisa mun gada ga wakki harka mun ta yandere altine haire min buriga yikki dalili asawe ladi altine yalde didi de de fobtide asawee eh lahdi yandere kugal altine bo yandere fobtine to hanjum min buri ga yikki yande altine tomi warti daga bimbi mi lotake mi dillai tasha miyaha mi nyama mi yaha mi hunna heji an goto goto tunda balade salide miton no ladde mihebayi konnumibe to amma yande altine bo a lototo mada kommnon esirabe kona makjobta en konna le'en mada garta kadibo to warti ta lototo ma to ego pada dilla amma yanderen den wala ladde sai kuma ɗun yahai dun jodo gada ga di'u nuki dillaciyel gel ki wadai ga yobbaki kowa gan mo magani Yandi maɗa umma ke de fufima luwal to yanderen min don ngada alfahari eh mare bo nde mburi burgaki yam min. Nan de altine de haire wite miyejjitata eh rayuwa am kafin de warama midon shiyani de sabida dole mi andi dun faddai shede dun wadai hudeji sosai don bera'en lototo ngara darai sukabe mun dun sukabe lototo ngara darai be'en mun haire yande altine kenan mbawo don bo yande altine to zura wadi min nangai lawo min nassa lumo min ngada sayyayji amin min suda dum min suda dum sai in minya min jodo gefe daga sodowa jawel aa sodowa min gefe daga sodowa jamge hodu aa goddo dayin aa godo rani goɗɗo wadai waye pat yande altine dun wattadi tayi dun dacci altine bo gelema ngal hotigal ladde minom dama rayuwa amin nin non kadi kirta daga ladde sai ladde ko dilluki ba riki aa na mindo dilla irin di sabida minon dun haire min doni hanjum min ummi min tawi min potayi min bi'a minga dowa bunde fereve a to yande altine to allah yari yonki adon jamo wadi yonki wari to don dun watta ko dume ma yande altine to min yande altine buraniyam yande kode fu eh rayuwa dum kawai sabida dun yanɗere moraki am min eh soɓabe am. Eh iyalu am eh ɓiɓɓe am eh minyiraɓe am wayeko ɗum moye ma yande altine min lototo min gurto min gada ga ganshi min ga daga foftide amin min gala damuwa amin yande altine tayi de wari ni to fa dun duma min alai dum ko e ladde wala farauta wara fijirde wala waye aa mingartai gell min gada ga ganshi amin miyado min garta yandere den kam dun yanlai dun wala dun hira wala ko dun watta yandere altine to aga doboto min ummake min gartai anguware min tigga hiro goddo waddan ma tadi berajo mun aa ondon tattauno do un umirto don ramari wane eh wance fa be kabi min nangai lawon dun hosha yimbe dido ko tato dun turobe dun wi'a to unon yahi bo'inon soyayya wane eh wane yandere altine kenan tunda min don wuro dun wo'innan ma soyayya mada ɗun hautuma eh berajo mada tomin kimmini dun artai kadibo gal ladi ɗun wada. Ko ɗume ɗun watta Kadin bo oma mia min minhebi matsala eh kaza am amma dan Allah no ɗun watta fu dun taimako yam dun yaha dum wo'inana yam soyayya am fa ka tabarbarake to irin di min don ngadadi to amma yande altine haire wite suptane haire min bo'inta to matsalama to haurema yande altine min kepta jone min gatta tattaunaki eh dou mare ko dum wo'ina hunde wonde to hude dun wonnata mani yandere den min bonnatane kawai hanjum dun wariti min yande altine eh gelle den gaba daya gelle amin birin fulani haire dun warititi altine fa har dun fuɗɗi heɓuki matsala to matasa en ɗuɗi wala kungal gal ɗun watta wala gal gadoto dole sai irin ninnon kawai to sai warti yande altine den maɗun fuddi wadanki min gite eh ou mare minon matasa en bo min gala yandere fobtine to on fotaina saida yahon bawo gell njododon on fotayi bi'on on nassai der gelle har warta on dari dirai ko a darai bera ma aa wala no dun wara dalili ta nassi gelle gite komoye dou mada ko dun hada on wakki ko giddon eh gelle mon eh lomomon onpotaka. To yanɗe altine de ma dun fudi haduki minde dalili matasa en dudi reube dudi ɗun wala ko dun wada bare ɗun wi'a komoye dun habbanai ɗum ba jo dau dade dun hokka godo jogo no ɗun kowite non der Fulfulde ann to dun habbani ma bajol dun mbaganima kenan dun turo ma gefe an waddata kashitari an waddata hirande an wie ladde an wite diyam tina a waji satire wore to dunyimani goddo waratai eh yurmin ma tsabaragen a halka a hinma to minon yandere altine haire wite subtane hoje amin wala ni na ni kowaye tina yandere altine min ngala sukuni jodakima min potta yande altine minyahai min gabba dou baule min gada ga daruki der gelle har hira be dun nana kida be don dara video aa wobbe don gada tirenin eh etta haire eh yopta wobbe dun buwa pellel don jodoto wore min maride sukuni amin bo min mburi yikki yandere den haire yite yande altine sabida haka min haire wite e an suttande wonde eh hoje am yande altine haire wite ko ɗume.